A arta e ngadda ɓoccooɗe ma, pusa ɗe, ngaɗa magi e fu godɗun spices, nden sa'a nebbam ma, nden ngadda kamburmbujo maɗa, taƴa koñ tokosoñ tokosoñ, tumba koñ to ɓoccooɗe ɗen, ɓo itta, itta ɗum, ngaɗa to sa'irga ma, ala ɗum ɗum sa'o, to ɗum warti leyadi leydiijum, ɗum satti, sey itta, ñama hunde ma, nana belɗum.